Portugal laf tok yedeni laf tunne laf kaban gudio kabduu kaban ishiane kaban irana duftuu mal ishin iran duftinne laftin hinkabanotii inama hindamota holennone inama lila holetaa inama goga guracha kaa gola africa hindadoo laf sunne makaishia akama kabanotii.